די שיך איז געמאכט פון דריי חלקים, די אונטערשטע איז דארט ווי ס'איז <hesitation> וואס ס'גייט אויף די ערד, ס'האט א היעל וואס ס'מאכט שטארק <hesitation> אז מ'זאל קענען האבן א גוטע בעלענס, די מיטעלסטע חלק איז אזוי ווי אינעווייניג ווי מ'לייגט אריין די פיס איז דא א אינסאול אזוי ווי וואס ס'מאכט עס באקוועם, נאכדעם די דרויסן איז ווי אזוי- איז מיט וואס-אויב ס'איז געמאכט מיט סחורה אדער ווי אזוי ס'איז געמאכט.